An'Australy, <noise> gn fotoa <noise> am octobra sy gn marsa igny. Igny gn'aminazy gn'atao hoe fotoa mando. Fe am gn'akapobeny zany agny da <noise> tena miovaova gn toets'andro agny. <noise> Amin ankapobeny agny da dezertika gny toets'andro sady managn'ila arida. <noise>